Magnano akoa gn'aminay aty zao e bôly, iza eky aloha e raiky da magnaraky e baskety, io da mahazo olo gn'amitiagny, satria raha ohatra ka mande moa- ame terrain enao, da feno signitry e terrain.